ما أعتقد إن الآلات ممكن تمك- تمتلك مشاعر حقيقة مثل الإنسان، الآلالت تعتمد على البرمجة والبيانات ومهما كانت متطورة ما تقدر تحس مثل البشر، المشاعر الإنسانية معقدة وتشمل تجارب حياتية وبيولوجية وهالشي صعب جداً إنه يتم تقليده في الآلات، الآلة ممكن تتظاهر بإنها تفهم المشاعر لكنها ما تقدر تعيش متل الإنسان.